Клеопатра маликаи машҳури Мисри Қадим. Дар давраи Мисри Қадим, як зани оқилу зебо бо номи Клеопатра зиндагӣ мекард. Ӯ охирин маликаи сулолаи Птоломейҳо буд ва бо зеҳн, ҷасорат ва зебоии худ машҳур гашт. Клеопатра на танҳо ҳокими зебо, балки сиёсатмадори доно буд. Вай бо забонҳои гуногун гап мезад ва бо роҳбарони қудратманди Рум, мисли Юлий Сезар ва Марк Антоний, муносибатҳои сиёсӣ дошт, то Мисрро аз таҳдидҳо ҳифз най- <hesitation> намояд. Ҳарчанд зиндагии ӯ пур аз мубориза буд, Клеопатра ҳамеша барои миллаташ ҷонфидо буд. Ӯ намунаи зани қавӣ ва боирода аст, ки то имрӯз номи ӯ дар таърих бо иззату шараф мемонад. Клеопатра барои мо рамзи зебоӣ, заковат ва ватандӯстӣ мебошад.